Quinni, na màchina havi comu cumpunenti principali lu muturi, unni lu carburanti si trasforma ‘n energia. Nta li muturi a cumbustioni interna, lu scoppiu di lu carburanti gènera lu muvimentu di li pistuna, ca trasmèttinu l’energia a l’àrvulu muturi, ca è respunsàbili pi lu trasfirimentu di l’energia a... <hesitation> a li roti. Accussì, lu veìculu arrinesci a spustari lu pisu di lu muturi, di tutti li cumpunenti e, dunca, lu pisu di tutta la màchina.